Mu meelest pinne sääntseq põhilidsõq tervüsehädq iks ummaq tuu, nuuq, et no kasvai jalg haigõ vai noh käpp tähendäs om haigõ vai om kõtt haigõ vai. No määntsegiq sääntseq as'aq. Ma'i tiiäq, miiq pinil nigu ei olõq suurt midägi sääntsit häti olnuki. Mõnikõrd ossõndas vai midägi noq. Ma ei tiiäki. Silm või haigõ ollaq vai kõrv vai vai purõlõs kinkagi, sis läts', lätt nigu katski midägiq.